في تونس أكثر الأشهر <hesitation> حر هي أغسطس معنتها عندنا إحنا قوت درجة الحرارة ترتفع بشكل كبير يسر خاصة في الصحراء، وبالنسبة لأبرد شهر هو جانفي ويكون الطقس بارد برشا في الشمال وبالنسبة للرطوبة تكون أعلى مستوى في سبتمبر وبداية أكتوبر.